Hara ngi jíla njali ma binhúri biteengim bàa ma? Njali ma unnúmtibe wii woma, ugaata bà númi rúuti wembe, ghali wembe uñaabà. Hamma bigina húr mo, waatinga haloolo ugí mo binbesirnate.